دپیزا مواد ډير زیات دی زه به یی دځینو نومونه واخلم لکه وړه، اوبه، مالګه، غوړی، رومیان ساس، پنیر دچرګ غوښی، دپسه غوښی ددی ترڅنګ ډیر نور مواد به هم یی خو زما همدا په یاد وه